د کیندلو ماشینونه یا اسکواټورونه دا هدف لري چې: خاوره، شګه، ډبرې یا نور مواد وکیندي یا انتقال کړي. په ودانیزو چارو، سړک جوړونه، کان کیندنه او پایپ ایښودنه کې وکارول شي. درانه کارونه ژر، اسانه او خوندي ترسره کړي. یعنې، دا ماشینونه د ځمکې کیندلو او درنو کارونو لپاره ډېر ګټور دي.